Toma dunia ne ge bahasa dofu, ngom toma indonesia rena bato bahasa sema ma dofu, sema bahasa tidore, sema bahasa ternate, sema bahasa patani, sema bahasa weda, sema bahasa bugis, sema bahasa gorontalo, sema bahasa buton, sema coma sema bahasa jawa. bolo ua se ngon yam bahasa toma indonesia ma dulu ge ngom sango sema bahasa jerman, sema bahasa inggris, sema bahasa jepang, sema bahasa balanda, sema bahasa rusia, sema bahasa cina, sema bahasa korea, sema bahasa spanyol, sema bahasa arab, coma sema bahasa india.